Aia ka uʻi i ka maka a me ka puʻuwai o ke kanaka. Inā akamai kekahi kanaka i ka hana noʻeau he mea nui kēia i ka hoʻoulu ʻana i kona manaʻo, kona ʻuhane a me ka ʻaoʻao o ka haʻawina o ka kona naʻau.